Hamra muneine tumra fatoi <noise> me lau so <noise> uti ipiama. So utia ipia ma, sejinak miam semau woy. Amam biliya amis senam tala ipia mam, tala ipia muh <noise> tafuna. Aa fua ma se seliamoneinia le munaine mula se fala saraise teme. Sefasala teme, lau tom amda afatoime. Lau se se <noise> iyamra, setala. Setala ipiam <noise> mahua ma ebukbala. Ebukbala amra muneine me sifuna. <noise> Sun balara kingkeme sehebele e. Sebelesef setan wetia, setan wetia hua anin seweti. Seweti sef amhif neine, amhilan dakele de amsokpere elime. Amsokpere elime sef, am ese. Am ese ne am dahaya ma. Am ese ne am dahayama ham funa. Amisi enia ra am lami, am lami eleme am lami eleme sef am otan namunaini am mel, awoy mata omweti amahe. Am wata amahe hota. Huna hetan nafu hiee. Aa huama am lamis sefa, am oteni sifana. Am oteni sifana hua anem mel, au tewa belenika eta iyamarta angkara meaan ita hura ta tebu nisenin ne amaa. Haa hulam angkara, ham angkara huna nisene ne amaa. Ham huna sef, am hia amra hee. Am ese wohin nufaya, am ese wohin nufaya sef am huna. Emm mura milahe am huna mila hua anin am tan kananiha. Am tan kananiha hua anin an nihi. Am nihi ipia mano, amni ipia ipia ama. Wa anin amra munese au emuhun esa metewa. An hoa mun ese enin asut, ha huam ma am tangkaraniha, am nihi sef, am bis am hili seninem. Am maa am huna lau wahaa, am huna lau wahaa. Yame au yenae coba tom em hili senine hata nenama mota una rowahauwf tauni ta isene. Asot enin, ham huna asotam huna ni hataninama amuna sef <noise> am angkara. Am angkara balahua anin am un ipia man. Isirani hatanena marai sen eme. Am huna sef, am tutura. Am tuturahua <noise> anin. Masaa, masa hua anin nam angkara. Am am angkara, am tebuni riseni ni ama hom tebu hua anin masa sef ya au wia nani mata omhuna hoo om hilis seni amahot ta'ai